Jadun yë dun pues jue pya'ayobya a'ax jadun bi'i iunkë yë jue a'ax dun nebyë tsë'ëy ajpë a'ax iunkë pya'ayobya yë a'ax neyb yë chi'idën kë'xë a'ax nyat'sayowëbë yë a'ax në ko'o a'ax du ti'i myaj wi'inkukontu pues jë'ëbyë yë a'ax y ya'axtap yë iunkë a'ax jadun yë nebya tsë'ëy në ko'o muk pëkëp iunkë pues wi'ink jadun myananda'ak o në ko'o dun i'ixap më mech jue jadun më koxa'am më t'sikam tsë'ëy jadunt's yë dun pues siemprem a'ax dun wyatyë sentirap a'ax jedum.